لا، الـ المالية و و علم الاقتصاد <hesitation> علوم هامة جدا تهمنا لاخطش الـ المال كاين في كل حاجة و خصوصا الآن مع كترت الشركات و مع كترت الـ التجارة قوات و هي لي راها متحكمة في الـ الاقتصاد، فهاذ الـ العلوم يخلونا نـ نفهمو التوجهات لي كاينين في هاد فـ في هاذ العالم. يـ والـ والمال متحكم في كلش. المال كاين في متحكم في جميع جوانب حياتنا. تسمالا هادو مـ ملاح الواحد يقراهم.